Minnyim mbrɛ wosi sesa kaar anaa ''ͻyͻle'' biara ne ''tyre'', ntsi sɛ biribi dɛm to me a, adze a mebɛyɛ ara nye dɛ, mebɛfrɛ obi a ͻwͻ ho nyimdzee ma wͻaba abͻ boa me. Na sɛ onnkotum aba so a, mebɛdan egya esi hͻ na m'atoa m'akwantu do, ekyir no nna ma ma obi abɛyɛ ama me.